پکانے میں جو کھانا ضائع ہو جاتا، اسے کیسا کمی کرنا بولے تو، پہلے تو جو بھی کھانا بناتے ہیں، ہمیں کتّا بھی، کیا بھی بنا دو، وہ پورا کا پورا استعمال اچھے سے کرنے کا، دیکھنے کا رہتا۔ جیسے کہ سمجھو کہ تمہیں سنترہ کچھ کرنے لگے سنترے کا، وہ سنترہ اندر سے کھا سکتے، اس کا جو چھلکا رہتا۔ اس کے اوپر کا زیسٹ کو تمہیں مٹّی میں ڈال سکتے، دیکھو، اچھی سی باس آتی، باس آتی۔ اوپر سے ایک الگ سے پیسٹ بھی آتا اس میں، ایسا کر سکتے، باقی کا جو چھلکا رہتا، جو نہیں کر سکتے۔ کیا بھی، وہ سارا لے کو، اور باقی دوسرے کچرا رہتے، چھلکے رہتے، سب ملا کو جاڑا میں ڈال سکتے۔ دیکھو، ایسا ویسٹ کرنے کا نہیں رہتا، بھی بولے تو۔ بھی دوسرا کچھ کھانا رہیا جو بچ گیا، دیکھو، چاول رہے، چپاتی رہے، کچھ پی رہے۔ اس سے کیا کرنے کا، بولے تو، دوسرا کیا بنا لینے کا، اڑانی کو۔ کچرا بالکل نہیں دیکھنے کا، بچ گئے تو، کچھ اور میں بدل لینے کا، کھانا بنا لے کو۔